Ndriin̰a meniinu maŋ lolin dumnaanu n̰amuk kan ta ndrii min̰i, n̰amugu jaa tii suunun ti wayik ti, n̰amuk worŋogu jaa n̰ek tiŋ, waŋ n̰amuu loliii windi, n̰amuk suŋoo kan nak, n̰amuk mallaa nak tindi, n̰amukgemee nak tindi, n̰amuk chiir nak tindi, n̰amuk zeytun nak tindi, n̰amuk wanaŋaa nak tindi, n̰amuk monsonoo nak tindi, n̰amuk mallaa kolii nak kaa tindi, waŋ n̰amuu irii waŋ aŋaa niyek kan naa lolii wi, met dumnaanu niwan tama oroŋtan, n̰amuk dee kelek tindi, n̰amuk menjii kelek tindi, n̰amuk joosii kelek tindi, n̰amuk tormbosii kelek tindi, n̰amuk edisii kelek tindi, wujaa waŋ jaa kolii wiret nirer wi, weret tiree wenii waŋ jaa ŋaasuŋun tin n̰amuk dee kelek. Kan wujaa menjii kelek kan, almaŋ sirii yak n̰amuu waŋ kelee nuŋgu wukos nu jul sun beedum almaŋ naa n̰amuk gidaynu, almaŋ mojugu lusika jul tii tandaamurtee ti, tii mandaanuran aasuŋun kalak tabugin nak tiigu, hadaa yak tabugin tinditee tiŋ tamma turŋoka ti tabugin ner tiŋertee ti, kalak gu jaa tabugin ner tuŋuroonu, wey almaŋ giniŋ ngugu silaa tusurtee ti, silaayak jaa lolii ti tusurtee ti tusuroonu jaa, mii beedum almaŋ nenegu dum silaa tiŋgu mijiu n̰atee taa, wujaa kalak tenek yak tun̰ar tiigu kaa ndikit tirtee ti, aŋun̰ii yak jaa silaa melee diltijee tiŋ nun ner mbulkut su ndikit su siaa nuŋgu njursu taŋtee ti, mandakal gu tii kichiyii teneenu lolii toŋojandi, menjii too leelew norŋoonu. Kudriyaa nun mbul kaa wun̰i, annaa waŋ jaa mii ŋaritiŋ waŋgu raba zitee nu, beedum silaa nun ner n̰amuk wenik tiigu dum gidaynu, annaa tika ti kay nu waŋ beedum almaŋ dum lolii weneenu, kay menii jul naa nu waŋ n̰amuu yak wasa gin̰aa aniwar waŋgu monsoonogu tigin, wanaŋaanu tigin, mallaa nu tigin chiir nu tigin, zeytun nu tigin waŋgu widiyanderi n̰amuk wenigu bee almaŋ nak waagu teri, annaa terii kati waŋ wey wasa ŋalaa, ŋalaa su, ndrep ner barnu joko hayar turŋoka ti, jaraakin jee kulisir nun ti waaka weneri, balat wenerin jaa aŋaa niyek kan naa lel ti, haalii kaa wisiŋge suugu meleenu, kay yak nitee nu jaa waŋ se weniinu gidaynu, diken tan n̰e ta aa ari, diken tan ar waŋ tii weyiŋ bee n̰amuginiŋ tirmbil bee ottuk nin̰aŋ ti ukunoo kaa. Am hamdi ari annaa tika met lolii windriyandi, n̰ortaŋ kay yak jaa wasa naa waŋ waŋ aŋaa niyek kan naa hillegu wasiŋa, wukoy ka dum kaŋ yak jaa kaŋ muchoŋ andaka ti wurŋan ti n̰amuk yak jaa tii tawurandak tiigu ti wokoyin bur tir kaajaa laala su woolitee ti, n̰amuk tiigu ndriinu jaa jul sun miitiigu drufonka aŋun̰ii teneenu, karan koorok taa kaa «hesitation» koriyok taa kaa, listik negu naran njaŋ aasuŋun laka kalak tenegu kaa jaa karan mii tindagin inda almaŋgu tii jul sun aŋun asaal tene, silaa nunjurser tegu, liiguti feriŋ hillegin, tegu bar ndrp weneyigu ti, anti wujaa tegu jaa barik giday gin dum naŋtek, aawiriikan ti waraa kaa andistee ti, annaa tika n̰amuk tiigu jaa jul sun legen, laanu naran. Kaŋ nondokoytan le irii yak le yak le yak jaa silaa kaŋ silaa nurkuurek gin kayn tukunun letee ti, se taanu jaa ŋannaa tiŋ tiŋ kaa dunhadar too kelee nokoy luluyoo ti, annaa tika ti tiitan ar waŋ jaa n̰etiŋ waŋgu waŋ andakrawujin tee ti, annaa tika neebu annaa tika andriyan dittir ti waŋ kaynu ndiŋsirin wamsirti, annaa taa waŋ jaa n̰ee tiŋ kaŋgu mii beedum n̰amuk yoowok andaka sorsorogu gidaynu, bedum lutoo yak jaa busdak taa kaa, belii lee taakaa n̰erek butukuk taa kaa, waŋgu dum owol nenee nun neenu, tandan jaa suu owuroo ti owol nenen nee kaa. N̰amuk yak almaŋ kelek almaŋ nuŋgu kaa too waŋ n̰amuk deetaŋ aasuta wuri, «Hesitation» kolii nenee kan n̰a waŋ nu nduunenen ju hor tiitee ti, laakin mii kaŋ yak wey aa ondorŋok waagu, tii tindriyar waŋ andaka andaanu ti ziinu jaa, hilgi ziŋtee ti annaa tik karan juuzee neneenu faraa sun tisun, aasuŋ ilik sun, itireyek waagu embek ti lel naŋaani, tafaytee ti, «Hesitation» kok wan hor tandi ka «Hesitation» deetaŋ nu yowok ti wav andaka kanaa embee n̰amuk giniŋ nu ti.